I zareo Arabia Saodita ndray nenazy zaka tena malaza any zany <hesitation> hitanao kabsa? Raha zany zany <hesitation> hena endasina miaraka amin'ny vermicelles ein <hesitation> karakaraha zany zany anisan'ny fo- hitanao aliment de basendreo any zany e, zany zany tegna malaza amindreo any, matetika fohanindreo any.